والله إذا بغيت أعرف معلومات عن شخص بسأله دايركت. <hesitation> ماعندي ما أحب أسأل أسئلة غير مباشرة... ولا أحب أعرف معلومات عن شخص.